Kikalhire erighanyira obhuli kindu, kundi ibwa mune ebindu ebindi omundu inakukolha ekindu, iwanza erimughanyira beithu iwe ngiwe ikyakukalira. Aliwe kandi okwabikirirye kyanganaloba erighanyira obulhi kindu kundi wamikirirya ekindu kyamakukalira erighanyira wangina kalha ewasaba, ewabugha wuthi Nyamuhanga akuyambe ghughanyire omundu eyabikukolha naabi. Neryu ekyo Nyamuhanga kundi akakuwatikaya iwaghanyira aliwe ngwakwo ekyihuho chiindi nuu chiiri. Ebindu bindu ghukanatwala obuthuku erisaghanyira omundu wanghunza nge'emyaka, omundu isighuli watha mughaniyra kundi inakabya mwakukholha ekindu chiibi kutsibu kutse ikyewabya isughilengekanaya. Ngamunywoni waghu amakukolha naabi, kii ighulwe ighunasi ghuthi nimunywoni waghu owo'okwalhulha, chikabya ichikikalha erimughanyira. Kwetsi wamabya ighuki mughanyira echikikutwalhira obuthuku buuuli erimughanyira kundi ibwa erighanyira nichi? Sichiryasa munabwire no'mwanjakya nekindu ekikatwala obuthuku.